गंध अनक के कैसे साफ करएके गंध अनक साफ करेला पहिला त ओकर साफ कपड़ा लेउ साफ कपड़ा लेके तब उके बाद मज़ा से ओकर पोष त पोस ओस के । साफ ओकर पोस दा तब उके बाद उमे दाग ओग लगल रही आइसनके उ दाग हायल आइसनक उ दाग न हटी त पानी लेवाब पनि लेवाके साफ कपड़ा से मज़ा से । मज़ा से पनि मे डूब काके निकाल के उ वाला दाग वा के पनि से हटवा त पनि से साफ कर पनियों से नाजै ता उ दाग तब उके बाद कथी लेके आब तेल लेव करू तेल। चाही कॉनो तेल लेआदएम न तेल से तनक कॉनो वी जॉन बैठाल रहैया ना दाग सब ओकर हटादेय सीसा मे ऊहएलगी पहिला तेल लेवबा तेल लेयके साफ कपड़ा से । मज्जा से ओकर पोसम ना त अपने उ हटे सब दाग सब हटे जाई तब उहए के लागि मज़ा से पहिला तेल से हट जी त फेन से सफ कपड़ा लेके आब तब उके बाद उपपर से नीच टाकला । मज़ा से आयन वा से पोष त पोष उ अपने फ्रेश देखे लागि त उ साफ होगेल ।